Ilay sisin'ilay vola madinika ohatran'ny misy tsipitsipika iny izany an, ny teny ilàna anazy an, ilay ahafahana mikirakira anazy. Mba tsy hoe mora mianjera na zavatra ohatran'izany. Fa taloha hono an, mba hoe miaro amin'ilay ilay mba tsisy hanao vola sandoka izany tamin'izany andro.